Quannu pensu a lu misi di Jinnaru già accuminciu a mòriri di friddu. 'N Sicilia è lu misi di l'annu chiù friddu, nsèmmula a frivaru. Li jurnati dùranu picca e a li cincu e menza già è scuru. Un misi ca a mia nun mi piaci pi nenti.